धाराको पानी भयो, बोतलको पानी भयो यिन दुइको स्वाद, मिठास छुट्टोइ खालको हुन्छ, यिन दुइ मध्ये मुइलाइ आब पहाड हुर्क्या भ्या, पहाडै जन्म्या भ्या, मुइलाइ चाही धाराको पानी अथवा हमरा वा पाइन्य मुलको पानी निको लागुन्छ, क्याकी तैको छुट्टोइ खालको मिठो हुन्छ, तैले सरिर थगिर्यालै तागत दिया झो लागुन्छ, र बोतलको पानी भुण्णाकि त भुण्णान निको हुन्छ, छानिबटि पठाया भुण्णान, तरलै बोतलका पानीनको भर नाइँ लाग्दो मुइ लाइ चाहि, तै संगै धाराका पानीनमा अथवा हमरा वा तिर पाइन्या मुलका पानीमा प्लास्टिक मा हुन्या खालको फोहर नाइँ हुनो, तामुणि छुट्टाइ खालका जडिबुटीनुको मिसावट भया हुन्छ।